Ange awatewa ombo obomalama amasko ninala mangolaki owa, ninoka wila, moo loida maka koina, palauwana, namono kapoko mandopula otoio au amesi <laughs> nau, ninalaka awaleta obomalama teka leta kakau owas, kakau maka enang koi o katalali tabamo tee temas otoi owamato. Teng teke lada ninoke obomalama tengo lada temasko palauwa naa otoloio, nawis kala tee lada te oto, ninawais taia sewis, stowa maka pawa naa teego temasko otoloie, ninala kato loida tang awatewa welo malama, kaato aka ange longa sisingo naweteke otoloio, moosi loida nauka owalamato. Ninawis eng kala awaleta weko owas oto <laughs> loutu leta lupalako, maka ninamono onga mai anga lambalie nala angaga owamato maka, Maka enang amili kailaka namono tee lada te lambalie lambalio owas, ninala teka lada aweteko leta ombo obo malama pulutu namono lambalio owandawe owas, teng ninala nino teka lada awetekoale ningpo enango <laughs> rambutan okoweske maket <laughs> alilitoko owalandawe <hesitation> nino kalia nee tambakong, eu kalia, nomono kalia tee oda anga lambalie peekaukai kamoi uieno ono onolie a'. Peekauka ule pangano palauwa nauka, koina nauka peekala ule peekala teleta namoni ami teke lambalie, teleta ang o enai <hesitation> Komolo o moli ko panna nambula aa lotu aweteko leta lambalie, teng teego okowesi ninala enang o kawaka aka teka owas.